Barbecue ganti saro ang tisaam tuinan tuan. <hesitation> A saa a chalai kha gantan veti ang aya. Ake emo a tuilai turang kha gantan ang a china ni. So ta tuan tsume syang syang tegan tel tebo kha, ta tuan <hesitation> martsa tepa tepo gantel tea, blokbon tepo tel te ni. Tuan tsume tu sothing rot, <hesitation> ayeng le purun va roten kan hoia. So tu darkar kata tjanga darkar ni vel kan da emo, zan kat pum pui tepon ada tea. So tu a tuka tuan a <hesitation> ro in a tuipa vedew bok china ni. Tuan a syam hun tur, ang ahun ang tur tia tia kha syad ang aya boka. Tuan <hesitation> til asad lambo kha kan enfia vedew ang aya boka. Tuan sa lutuk lawin a minua, a minua kan asad tepo kha kan tiklem vedew ang aya. Tuan <hesitation> i at min lutuk, min over kha ang aya jwang law boka ni. Tuan soth tepo ahun tik tak ang a gantel tuan a tuipa vedew emo boka ni.